Oven ndia manfaat untuk ana tunu ana tunu mulai neme roti kokis biskuit pa ma Ado, selain ndia oven ndia paken untuk kas panas nana'ak al terus bisa kas kering nana'ak pokoknya Tao na nana'ak ta nalutun nanoka buah-buahan do atau bumbu-bumbu.